من كنتو زغيغي ما كان عندي حظ ابد يعني كانت كثيغ أشياء من اعملا صعبي عليي اني اعملا يمكن لان كنتو اتكاليي يعني اغيد احد يعملي هي يعني مثلاً اهلي او شي بس معف ما كنتو احس كان عندي حظ هسه احسن